عندي نصيحة بعطيها لك حق تقدر تنام في الليل واهي انك تشرب يعني شي صاخن حق تعرف تنام وبعد تحط زيت اللافندر يعني في ويهك عشان يكون يساعدك على الاسترخاء وبعد انصحك انه يعني ما تاكل وايد حق ما تنام ثقيل يعني يعني يكون عشا خفيف